ସଂତୁଲିତ ସାକହାରୀ ଖାନା ରହେଂ ତୋ କି ଆସେ ପନୀର ହୈ ଗଲା, ଯୋ ତା ଜୋ ଅଚ୍ଛେ ଦୁଧାରୁବନ ହୈ ଔର ଦୁଧାରେ ବର୍ପୂର ମାତ୍ର ପ୍ରୋଟୀନ ଥା, ପ୍ରୋଟୀନ, ଫାଇବର, ସବ ପଯାଜ ହୈ, ଜୋ ତାରେ ସ୍ଵାସ୍ତ ଭୀ ଅଚ୍ଛା ଥା, ଔର ସାକହାରୀ ଖାନା ଭୀ ହୈ କି ଔର ତାରେ ପ୍ରୋଟୀନ ଇତକା ଅଚ୍ଛେ କୀ ନାନ ଵେଜ ଭୀ ଫୈଲ ଖାଈ ସକେ, ଗଲେ କୀ <hesitation> ହାଈ ପ୍ରୋଟୀନ ମୀଲ ହୈ କି ଯେ ତୋ ପନୀର ଭୀ, ଔର ଏକ ସାକହାରୀ ବୋଜନ ଭୀ ହୈ କି।